Fomba hikarakarako hazan-dranomasina mba ho azo antoka sy hoe hi-hisorohana ny loza <hesitation> zavatra ataoko voalohany dia kikisana, diovina madio tsara ilay trondro, <noise> de avy eo ah endasina ao anaty menaka mamay ah de matin'iny daholo ny otrik'aretina rehetra.